वन ता मेते कॉफ़ी भी पसंद ची अर चाय भी पसंद ची पर मि भारतीय ची ता भारतीय वॉन्ड वे से मेते गुण आया छिन की मेते चाय भोत पसंद ची क्युकी वेमा हमा भारतो भोत टास्ते ए जांद।